Mee baa keme ngokad kwalaari wa puttǎǎdiwa ən weɗa mee kaɗoo kə ngaa kaɗ kwalaari fuwa ma koyâmní shine ngə kad kwalaari don ɗak bə kə ngaa maa tǎǎdliwa da nə ən tom timaa ɗanta ra ko kuma tonaa bə ɓongba ra dou saboda mee ngə kaɗaa kwalaari ma ɓeta ra nə han a bə tomaa kə ngə tow kwang bə ɗama ba kəngə ɗa kwang ngase waãgo ngə fiĩsə ma ɓaata mee don ngə kada kwalaari ma ɓaata ra kuma kada kwalaari wa a tǎǎɗiwa ndə saye yín kwasə har hana kaa ma kweẽnesí kíyin kwasi a kaɗ waãgo ngən kadsə kwalaari ma ɓatəus. Mee kənə seneko konə ɗini ɗiire waso ko ka ngə īrin ete nayâ ko ngə tom tomni mee ngə kadaa kwalaari ma ɓetara nə feê wǎǎgəto ən tom kuɗa tib ngə fiisə təbləsə fěě kawai saboda ngə kadaa kwalaari ra kadaa huru hurura hona kivasira ngə kwasaa ete ra to ndə síyo ngə kaɗa huu hu ma ɓaatara. Lawa kə tom ɗəm mee ngə kwala ɓaatara dən ngə ma’âsə maꞌásə ɓaata ɓə ngə kwasira saboda ngə kaɗa kwalaari ma koyâmni dama hana kaví tom ngə mini bəlla teẽ ngə ra ka hana ka yi tom ngə tomo ngə weɗa mee bəka teẽ ngə ra hana yi kem yi ngə kwasira waãgə to aa kwasi maaga, shine kaɗ kwalaarira lawa <noise> ɗəm lau peera ɗəm hana ngə sengge sengge a ɓaata ni u ɓaata ɓənaga sən kadsaa haru fidinggawa mee yí kadaa kwalaari ma ɓaata ra ngən wərə a talte hun daf mee usu tu yi yawa ɓakaa biri ra yi yawa bəka birira meyi kadaa kwəaari ma ɓetara usu bəka mee a fom mee sase makwěěresi kiyaa more dəsəba ivawa nə yi yaura ko kuma seye ma kwěěresi ki yaa se dadi bəsəɓa wara nə yí tomra don yi yawa kad kwalaari wa ma ɓaatara kad kwalaari ma bata wa shine. Ngə kad huru huru ma koyāmni kuna bəka feẽ ngə ma etera ko kawa tokwdawa ma ete ra. Waãgo kawai a yab ma mana ya’mni kon pəlaari hanadə kaba han ndə ya’mni kəsə kaɗ ke ke bəka teẽ ngə ma tentenato ko təbl-a kuda ma saye ra siyo yin keemě ngə mee kaɗ yab to kawa yi fad kobi nebto ngən sesə wan a tasdi ngawe ndə səwa. Koya’mni para ma yi koya yadɗa kiyaa weɗa kaɗ kwalaari to ma yab to ura atas bə kə njaa se ɗen ma kaaɓa ɓa kuma kad kwalarifo ma ɓaatawa pam ngə an kwanaya ko ɓəkawara shine kaɗ kwalaariwa sem an kong kiwayara butente m a keme ngase ngə irin eteke ake eɗa maa ndə hamdasal eteke hana eɗa maa yi sem ɓongra hana eɗa maa yi tenteaa ɓan tomo peera mbəsa kən ɓan tom maaga mee sen ngə tomon hana ke eɗayi taa saye aɗangta ɗoa saboda kec kwəaari kawai ən taa maaso kaɗ ma ete huru huru bəka waãgo ngə taa bəka sín ngə tom maaga saad mee ate taa hawe yi taa saye den kə taa kən shine kaɗ kwalaari yausa kaɗava a puttǎǎdiwa maawá.